حيواني الأليف المفضل هو القط، أحب القطط تلاقينها كائنات هادئة ومرحة ومستقلة في نفس الوقت. لكن بنفس الوقت تحب المودة واللعب وتكون معك بالراحة على إنها تهتم بك وتجلس جنبك من غير ما تكون مزعجة، كمان النظافة وتكون سهلة في العناية، مو زي باجي-باجي الكائنات.